Karaha vignibignitra lahy agnao niany, e misy ino moa? Salama sara mi agnao va? Sao de marary, zakao aminahy koa ny antony, aha, lehy sy nandeha niasena anao io de sy nizaka e.